Ja nini ko noo tiija pikipiki au gari na ko madoma na shughuli jaane mabo jaane ya muhimu ya huu mbooyan tije pikipiki, gar, au jaa baskeli nosega mfano ambao kwatite